खानू हमारी कुल सेहत के बहुत प्रभावित करदी। जब भी हम स्वच्छ व पौष्टिक खानू खांदन त्यो हमारा शरीर मां ताकत, एनर्जी और पोषण मिलदु और हमारा शरीर का अंग ठीक ढंग सी काम करदा। जब भी हम जंक फूड व अति तली भुनी चीज खांदान त शरीर मां चर्बी, शुगर, बीपी और भी खराब तत्त्व बढ़ी जांदन जैसी की हमारा शरीर मां बुरु असर पड़दु। अच्छा शरीर व दिमाग का खातिर हमुक अछू पौष्टिक भोजन खायूं चेंदू।